<hesitation> Izay izany tsy tena fantatro loatra satria izaho tsy manana alika. Fa ny eritreritro izany an, raha <hesitation> mijery an'ilay olona mitondra ny alikany eny an-dalana ireny aho dia ataoko hoe indray mandeha isan'andro ry zareo izany no mitondra ny alikany mivoaka eny an-dalana eny. Amin'iny izany izy no mety hoe manao fampiasàn-tenan'ilay alika.